Nɗye jnungo ga dna, mi snu mi ga chewyi ʻbye si, mi yi dnapa dodo dna mi ɓwa mi nu, kuma dnapa hna wo ɗyi chewyi hari è lo snunbo wogbma kpe gnuawo, nɗye mi ga wo wo ow wo wo jniba, heɗye mi nu chewyi lo gidigba, hari zhi ɓa zhi nga ɓwa chewyi hna wa lo bufu ynawo hari ebyi yi kpo, bufu ɗye ma mi ɓwa, nɗye mi ga chewyi nu, he ga ɗye ɓa zhi ɓa pa, nga zugo la mi lo fa wo ʻzhi ge mi fa wo zhi ge mi ya wala gbma gbma e ɓe a mi ɗo, mi ga ka ma yashi ma da snu, mizhi ɓa dasnu, mi de ga la kuo mi de nu, mi zhi ɓa de nu lo ge, eɓe da mi ɗo, mi ga de ga la kuo mi, de nu, mizhi ɓa denu denu denu de nu lo ge, mi ga ka mi lo ku mi ɓwasa, mi ma bma, mi lo ʻpyi. Mizhi ɓǎ chniɓe ga zo fa khikhiri, nga esa gi wo, mi zhi ma chigbe si ma myi ɓa, he ɗye chewyi hna ɓa la bmya sereyi, zhi ɓa bmya nga ɓwa nlo nɓa ʻwye nɓa ʻwye, nche ʻfa ɗye, zhi ɓa da gbe saseyi, mi ga wo gbe ke ma eba pa ya, mi dapye mi lo ge, mi dapye mi lo ge, mi dapye mi lo ge, mi zhi ɓa zo pyeda muhni du, nga chni anyigoza ɓa lo ɓa lo ɗu wo, ɓa zhi ɓa ɗu, he ga ɗye chewyi hna wo la shni wyewye, é bena lea chigbe ɗye ma myio yna wa chewyi wa dnapa hna gi kala mi chewyi ga da bmya, he ga ɗye ma ɓwa bufu wa lo ynatnu ko gnu tnuwnuyi, mi ga chni a mashi nɗye ɓa ga dpye zhi ʻpyi ge yna, ɓa zhi ɓa zhi ʻpyi ge, mi ga to ko shna snunbo gnu wogbma nyi ko wogacha nyi Ma gi, ke a wo du gumyi, nyigoza ga nuwna tuna nga nuwna tuna, nga nuwna tuna wa jnu sereyi, ke ma chewyi ɗye hna zhni ʻɓwa fi é roba dnaloo, ke mi kna nuwna hna fio, mi kna nuwna hna fio, mi kna nuwna hna fio mi ta ɓwa shi, lo eferi ge, efe zhi ɓa ri, mi ga wo wo fi é abubu lo ma wo taɓwa tu gi wa shna nuwna ya, ke mi zhi mi ku wo ma da wo fi é kpmanti lo ma ede pu wo ma ʻna chnu fi wo, zhi ɓa tuo, ga lagbe, lagbe, lagbe, lagbe, nga wo shni ma wo ga kpe é wyango, nga wo ga kpe é wyangoo, zhi ɓa wo kawu, nga wo la ma wo lo inji ge ɓa wo sé, ɓa zhi ɓa da ɓa zhi ɓa la wo se mi ga wo zhi ge ma wo pyeya, ma akpikpiri nɗye lo fio hna ma ɓari tnuya tnuya, mi zhi ɓa zo tnuya Nga wo nga nga to tswnawyi, ma la tu ʻna ɗye nga tuna mi ɗyi, mi zhi ɓa tu ʻna, ngawo esa dna zhi ɓa jnu nga wo shni ma wo nuwna hna byeya ke mi lo mi la magi si, nla jagba si, nla mi kynari si, ma aripasa si de ban de shewo yi, mi zhi mi ɓa wnakna, mi ɓa wo wnakna, ga s emi ga wo m mi ga dá emi ɓe lo, wo ga tu ʻna hna lo, wo tu ʻna hna lo, mi towo, nɗye jagba a ke lo magi ga ke lo ko enu nu, nga ɓe lo, ma wo shni zhi ɓa ɓyi nga shni shi ke ma lo mi nukodo ʻba ɗye ma ynaɗyi snu, wo zhi ge yi ɗyi Yi zhi ɓa ɗyi lo ge, ga zhi ɓa gba, nga ɓwa ena de tu shnanɗye snu wo ga yi eɗye chewyi bmya é ɗyiɗyio a ɗyi yna wo hna na